Pe mi a machina a l'é un arneise ch'a me deve portâ da un pòsto à un atro. Defæti pe mi pe-e machine no daggo importansa a-a velocitæ, no daggo importansa a-a bellessa, daggo importansa solo a-a seguessa e bon.